पंयली बात तैक बाइक मा संतुलन बनैण सिखाणु। पैल एक दो दिन तक हैंडल समभल। हलकु हलकु ढाल मा बस संतुलन बनैण दैणु। जब हैंडल संतुलन मा आए जालू वे का बाद, तब सिखाणू कि पेडल कैस चलाई जांदु. जब थोड़ु आत्मविश्वासणू लगै, तब हलकी ढाल में अभ्यास कराणा ताकि ऊ का भरोस बणी रौण। पर धियान राखणु कि बाळक का पैरा नीचे कब रखणु, ब्रेक कब लगैणु और दूसरन तैं कैसे बचौणु, यो सब सिखणा।